Canada ˂hesitation˃ jaeko ou uajaete ye kua indigena reta ˂hesitation˃ francese jare inglese reta ipuere vaera kua mopeti dependencia mopeti jaereta ipuere vaera como pais independientes